Do të preferoja të dëgjoja muzikë gjatë udhëtimit sepse më ndihmon të relaksohem dhe të përmirësoj humorin tim. Muzika mund ta bëjë udhëtimin më të këndshëm dhe të më lejojë të përqendrohem më mirë kur arrij në destinacion.